Laha agnamiko izany iaho tia gny resaky fiaraha-mony toy da tena manimba gny olombelo. Da tena minday gny fiaignan'olombelo am ratsy. Laha gny tiako izany da aleo gny olombelo avao manao gn' asa. Igny mba mahavelombelo. Ino moa gn' atao am tany toy laha tsy ho velo.